Robbuŋaaji juuɗi, daɓɓi ana woodi minkaa mi wanaa debbo mi anndanaa ɗee. Debbo tan anndani ɗee kulle e hono muuɗun. Genndan duu wanaa ɓoornotooɗo robbo. Wiide kan mi sifoto ɗun jooni, <hesitation> walaa ñeeñal sanne. Maa duu wanaa jaadiral.